عشان اكون استاذ كويس لازم الكلام يكون بصوت واضح وحازم وومادة التدريس تكون باسلوب شيق يشد انتباه الطلبه ولو ممكن يشاركوا فيها بيكون كويس لانهم بي كده بيكونوا منتبهين اكتر واهم شي المشاركه دي اي طالب في الفصل لازم يشارك عشان يكون منتبه لانهم بيخجلوا لمن توقف واحد وما يكون عارف يقول حاجه الحكايه دي ما بيحبوها عشان كده بيكونوا مضطريين ينتبهوا وبي كده بيكون المراد اتحقق